Nju redoroso kɔ̃ne yechama okç̃ne ku kɔ̃ne be nor owa gbo ɛkooh-ɛh ɛkooh re ba jiiobor ekooh reke ba chu ogola ro gola oso gwii-ɛh ɛkooh reku awii ekooh ju ju juu cha be bi naa nene jah oku jah be bi naa ɛɛh ‘a bre baba to naa bre rewa bordon ɛra-ra be naa we otorbi cha nee si ami gwi ku reka naaboroi-ɛh ami gwi ka reka naa naabori-ɛh sa naa boonee ka uso bodinee-ɛh we reka wema oboni otor bi yah ɛuu kuu ka naa-ɛh wo ka kɔ̃ wa mo-ɛh-mpoonẽ ɛboyẽẽ dor-aa be oku reka fii ma ɛjui ba aea nana ɛnu-ɛh iwa gbo ajo ɛkorh owa ogbo ɛkooh gwe tima ɛbo ‘o oka yii-ɛh so a ‘o’ ɛkooh-ɛh rowa gbo-ɛh oku njuu yaba bre njuu njo atana sa bo otae fu obor lori araba nya-ɛh chu ba gbe reka ka wii ba oka owii ba oweeh buiu bo ato si ba ɛkpa wo ogola ogila so ogwẽi rewa si gola-ɛh ka chu obere or tae yoni rewa oya naa be nene-momo-ɛh be sii ka womaa wo ɛuu rebor naa-ɛh ɛka ku ja be bi anaa jah wel jah be naa we ga kɔ̃ mo be bi a bi anna bodini otor ka cha nee si we ka ju nokuni rewa gola Wen be bi ana we yii si nukuni ɛh tortor akaa nee sa nyii reke naa re fiima sa nyii be ka juu rekpe tima ami nor jornyi fiima mi we ka ju ma ɛkpa ku ɛkwa tima ba mi dor ajor nyi fiima-ɛh mar fiima nju-ɛh ma fiima nju aa naa re fiima nju be ‘ae’ labii ebii ngor o'h haa okukuru orobi ɛbii osi si wea wo labi naraay ɛnu reke obaba to labi oso wea oka labi nsi-ga nukuui-ɛh be towii ka na-ɛh nor be bibiri owa nor be owa ɛcwe si kere wah si ɛka gwe ɛbii we chu ɛbibira oka mi ɛ'roro oka mo ɛ-ororo oku ma bibira yo nji aka a ‘oi si tori aka owa ɛceme-ne sa be a ‘o bor tro a akaa owa elere tiwa mo onee reke ja lolo nwii ba oku kwi ka oboruwa owa mo nee reke ja lolor re dorbi mi kpa ju juu nukine rewa naa rewa naa ɛɛa wa be aɛa-a rewa usa be aɛ nnor be ogori ae naa chu njuu reya nisi bodini kra labi kia maa ku mummy ɛstter ona juu-ɛh nga ku dori lamii ku kru remi si oso we si bui nga tamae nsi-yo be labi abe ta si yii be kpara amo-ɛh nga waɛweyi tima waa wee gberi ka ma gbo nju soi so ewaa ami momo nga chu nmo wi ga wã

Ma gbo nne owa ra ja ra lamani titon ra dama odo ko aru, ntito nije bo odoye Kakara gben obe ka na Karabı aru yian te na ntito co, aton anu, ton bidoo oyia to ka mo okonne yia so kra ten so tor odoyo φία bae njunye doe me doma torere ayansa or anu dakar eko ra ka den wen yian nju yaba to dere nee nsin chey do ma naba yian oneè ra kin mpio re kobo oro soe mpio ye sai ebaraker mpio ra oro mpio ra oro but mpio ye aba gbo fie.